दोस्ती का एक बढ़िया समूह कोई मायने मुझमें फायदे मंद होए शको। यो ना केवल अमारे जीवन बढ़ाओ बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास मुझ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ। जब हम दोस्ती करो तब हम तिन से भोड़ी कुछ शिक शको तब अमारे जीवन मुझ काम आओ।